Ny fomba amorognan'ny vitsiky gny vitiky <hesitation> ny haniny zany, amin'ny alalan'ny vavany. De misy ataontsika hoe fianakaviam-bitiky raiky mitao hany de ataony agnatin'ny lavaky na ambany tany, zay mahatonga ny vitiky lafa asara tsy miboaky amin'gn'andro manintsy satsia tsy afaky mitady hany amin'iny satsia rano avo.